Pos palas ventanas limpial en condicionis agarras el limpiacristalis, el rollu de papel de cozina i ya quea bien, amus, assín lo veu yo. No creu que haga falta de mercal un aparatu d'essus profissionalis. Tamién es verdá que los que ves paí limpiandu cristalis lo hazin más que con agua i xabón i la raspeta essa que van hiziendu los ringurrangus peru, amus, yo me queu col papel i el limpiacristalis.